Kuhusu iswara la kumanala sabuni ili ni suala ndohe ara- alombele suti gesumanyile tokho lakini kwa haha gii nasukagera tangira. Matumizi ya sabuni ko opa kela eko kipande cha sabuni oyo sabuni ya mche, nompatanga nane naveromuntuka maana kula ndire nguo janii na naanikeje onjengo hejinyogeramotre na nagese kosunda chombo cha natomamere sunta tra vyombo vyane vipo hana numpa jinvera kintu chekera sababu. No chokuboe cho nejo nejohumula obhojio niko na ya nheche kogetora ndre jera sabuni koirendrenyakona omule aho jio weya sabuni kosaidra yise na otorahishiye mambo yange, wate vente venge vesisiwe nombokaa ile sabuni ntu kwo ero noremromunzu.